بفضل إني أفقد مفاتيحي بدل هاتفي الجوال ليش؟ لأن الهاتف المحمول يحتوي على معلومات مهمة مثل: جهات الإتصال ،والصور ، والتطبيقات اللي استخدمها يوميا، يعني إذا فقدت هاتفي ممكن -يص-يصير لي صعوبة في التواصل مع الناس أو الوصول للمعلومات اللي أحتاجها -ب-بعتقد فقدان الهاتف أكثر تاثيرًا.